التحقق مما تراه او تجرب -او تجربه يعتبر جزءا من عملية الادراك وتفكير الناقضين. اليك بعض الطرق للتأكد من ذلك، التأكيد من المصادر، ابحث عن مصادر موثوقة للمعلومات تأكد من ان من ان ما تراه مدعوم من قبل مصادر معروفة، استخدام المنطق، حاول استخدام التفكير المنطقي التحقق من الادلة، السؤال والاستفسار، تجربة شخصية ازا كان لديك ممكنا حاول تجرب الموقف بنفسك، <hesitation> التحقق من التناقضات.